Ɗe kume al’adu jiua̱n hi tedda amạ pal ted ka̱ lu gwe maꞌno da̱ntiwa a’asali lugwe maꞌne da̱nti da kangwe ma̱ kumi go yek wo zhir bi <hesitation> bi zhin ka̱n asali lugwe gyazi ni go to boo ka ka̱- apa iyaye jinan hi asa̱li apa sa̱li ka̱lu kolti zhir namo asa̱ hda lakti bukka ka̱li wogo yek se̱ lukki nda̱ da̱nti ka̱li hal yek lu nda da̱nti de lugwe sa̱ nda da̱ntiwu yek luk li tedgo yek ba̱sa̱ palto boomi ka̱so seko al’adu jwasa̱n hi wugo a pa se fhongubi palti ta ka apa sa̱ pathi wo a sa̱ ngusi palti toka apa sa̱ ngusi palti to kall lugwe bi zhrimi niwu yek laki yek ma̱ nak hwul gas ga̱na̱ni da go zalla meka̱n asa̱ bo bimi na̱ nali aba̱ lu hititi ni da̱ so de wu kam ama na̱k ninjo bi jwe dipawe niɗe bi zhrimi ko kuma bi – to bromi ka̱go ase ɓo na kwani na̱k ninwu kam da̱nɗe hwalu wi gwe de pawe lu lishi ba̱l ɗa mil jinsu na lishti ka̱li sa̱na kunti to̱mti gwaba̱n lu dubata lapiya niɗa ilgwe shapa asibiti wu mago nuɗa ji modli jwe dipa iljwon shapa modli ko za̱t yen wu asa̱ ta̱la si ka̱li apa salak <noise> yen lapiya gwesa̱n to na̱nuka̱n ana yenti go kengwe depa gyazi wo citicina luk tuli nigo yek gu ninga yek gu na̱gwe gyazi ni da wu payi nu so don dago gyazi wonti so ka̱ kangwe ma̱ hi yek ma̱ mbiwu ama ningo gyazi wonti wi ka mbi gyazi ka pa̱latika mbi gyazi ka̱ ka̱ ma̱n kopti. Ka nubi gyazi ba gyazi ka̱ da̱nti jwasa̱n ga̱ gyazi hal ninge jwe-jwe niɗa sa̱ bona kopti so a ba̱sa̱ na noloshti se go sa̱ niɗa ka al’adu jwasa̱n sa̱ya pa̱lti al’adu ji- ji ji kolsi jina̱n led kali gwe ɗepa ma̱ hi yek ma̱ mbiwu mo yek ma̱ zokiwu hal ninge sa̱yi dlo mal gwe yi dlowu ma̱ mbal majwe ma̱ mbulsi so koda ta̱n lami tas zaki ma̱ mbulsigo yek laki pamma hd minge yek bi gyazi wo yi i’e gwe depa hal ninge ma̱u bisi ya ha̱nti bisi na̱- na̱ kolsi jina̱n na̱ nak miliji-na̱no ko ta̱ yen gwe sa̱ za̱t aɛ wu ta̱ya ɗla̱mti bi gyazi koɗa bigyazi kutlsi suk bi pa̱latiwo ama hol ninge bu gyazi ka̱n ma̱ya dla̱mti po kop tantu i’eso to yek ɗa ham ta̱nti gwas wo na̱n ninge go bi gyazi wo bol ɗa ga̱ lishi ama̱ koɓi gibi ama̱ dla̱mi ama̱ kunu ilgwe ma̱na dlamti hwa ɓiwu a ma̱ kun ilgwe ma̱na dla̱mti hwa ɓi sawu agiɓi na̱ nu ka̱n bigyazi nata la̱ka̱nti dli na ta la̱ka̱nti dli yek de cit cina gwe depa <noise> ma̱na yenti go gaskiya ma̱ mbi cit cina ka̱ danti ga̱ na̱n ga̱ gyazi kuma na̱k gwisi ma̱na lamti hal ninge ta̱ cit cinesi mɓa̱li kangwe dapa gyazi a mɓal cit cina a ma̱ kuu ta̱mti da̱n ti ga̱na̱n gwe depa ko kasi ka̱n ma̱ kum ma̱ yen ba gyazi wugwa apa ma̱ kun ta̱mti de mo mil gyazi ka̱n, to na̱k gwisi wo ninima ba̱l ti hwol tuki ana yenti jo hlid gited ka̱ gyazi wo ilgwe depa <noise> ambi ga gi agiɓi wukgu aba mbi gaa gi ka̱ ilgon ga̱ liltiso. Illa ilgwe ambi ga agi a giɓi go hwol tuki ka̱ngwe depa ama̱lti-ma̱ tli wogo a ma̱nb mbi – ilgwe ma nguk wu ama̱ nguk ilgwe ma man ngukti wu a ma̱ pa̱l ilgwe ma man pa̱ltiwu ma̱ pi damuwa na̱ wa’i se ilgon nik ɗa̱so <hesitation> kumɗe kiwu ba gyazi ka̱ɗe kigo ka man lid ku lubi ga yilka gwa a ka da̱mi asa̱ pa̱l ilga̱ nguki a ka̱ nguki kan gwe ta̱mik da̱u na̱k gwe ka nguk a lubi gwawu kalu gwe a wulke gyazi lam kilka gwos wukgu yen ga̱ yilka pa̱l byes wullu go <hesitation> koli tedge ku hite a lok ɓoɓɓoti ata̱ zakti ilgon ka-uba gwas pallugo ata̱ wulte ta̱ pa̱l hwol tuk ni ilgwe ta̱ paliwu to ninu ka̱n ma̱ tli ka̱ gyazi mbi iyeye jina̱n go sa̱ tati bi gwasa̱ nso bi gwasa̱n ni dena̱m ka̱ pa̱li ilgon aba milgon go a abe ɓoki, kạ pa̱li ilgon aba ma̱lga̱ tekge go ata̱ ɓoki kume ga̱ mbati ka̱go ata̱ matiki aba gwa pallugo apa ta̱ pa̱l hwɔ tuk na̱nali to kengwe ma̱ hi ka̱ gyazi go gaskiya ma̱tli ka̱ ɓa̱nti ji ma̱n zit jina̱n suk ɓanti niya mas da go addine ni daso ama nok ninge go addine rige teka̱ da̱n ti gạ na̱n ga̱ gyazi wi ma̱nla̱n na pa̱lti salla a ma̱n la̱n na pa̱lti kris – kristiyaniti na̱ nuka̱n hal yek ka̱ma̱ mbi cit ci na ga̱ gyazi yek lakiwo ningo gyaziwo hal ɓa yilte lu gwe depa <hesitation> ga̱ba̱ ga̱ria̱n balɗa ga ushi wu so na ciccina ga̱ ma̱ jwan suk kangwe ma̱jwon la mi de ta̱ na̱k gwisi piwu suk da̱nti lapiya ga̱ngu suk ma mba la̱n na̱ pa̱lati jwe ma̱ni suk siju sa̱ yisni.